verða helguð umfjöllun um kynferðislega áreitni í sviðslistum í þeim geira hafa greint frá sláandi reynslu sinni af alvarlegri áreitni af hálfu karla valdbeitingu þeirra og jafnvel nauðgunum á lokaðri Facebook síðu til mín eru komnar Þórdís Elva Þorvaldsdóttir stofnandi hópsins fyrir konur í sviðslistum á dögunum Silja Hauksdóttir leikstjóri og Sara Marti Guðmundsdóttir leikkona og leikstjóri velkomnar Þórdís ef við byrjum á þér þú stofnaðir hópinn á þriðjudaginn síðasta og viðbrögðin létu ekki á sér standa það eru komnar rúmlega þúsund konur í hópinn rétt hvað hefur komið þarna fram ja þessi

stofnaður í kjölfar þessarar

sem metoo er orðin og mig langaði kannski að byrja að þakka íslenskum stjórnmálakonum fyrir að hafa stigið skrefið fyrstar hér á landi með kerfisbundnum hætti berast í okkar hóp undanfarna daga lýsa kannski kerfislægu viðhorfi eða viðhorfsvanda skulum við segja sem virðist loða við hvern krók og kima því miður

sem konur séu neins staðar fyrir áreiti og ofbeldi og mismunun sem byggir á kynferði og þar má telja

frá inntökuprófum í nám kynferðisofbeldi í inntökuprófum þar sem þreyttar

stíga sín fyrstu skref

í listnám síðan í gegnum námið síðan þegar þær útskrifast og komast út á starfsvettvang og og bara hvar sem sögum er viðkomið eru konur að lýsa því að þær

orðið fyrir allt frá káfi kynferðislegum athugasemdum yfir í bara mjög alvarlega atburði á borð við nauðganir sem hafa átt sér stað í tengslum við störf þeirra og

alla viðkomu í þessu fagi því miður hafa þessar nauðganir til að mynda verið kærðar eða farið sinn veg í réttarkerfinu nú get ég ekki svarað hvernig þeim málum hefur reitt af hins vegar get ég sagt að

mikil þöggun um þessi mál úrræðaleysi um hvert eigi að leita þegar valdmisbeiting valdmisbeiting á sér stað eru konur mjög hræddar um að fara á mis við tækifæri þær óttast jafnvel ítök og frægðarsól þeirra sem eiga í hlut og mjög víða er pottur brotinn hvað varðar verkferla og annað slíkt önnur verkfæri sem konum ætti að standa til boða en virðist mjög víða vera ábótavant Sara þú ert ein þeirra sem deildir sögu á þessari Facebook síðu þú ert

og að leika í barnasýningu og hvað gerist svo já þetta er fyrsta verkefnið mitt eftir útskrift og þetta er í stóru leikhúsi þar sem ég fæ þetta hlutverk eða nokkur lítil hlutverk það er þarna leikari sem tekur ótrúlega fallega á móti mér í leikhúsinu og kynnir mig fyrir öllum og sýnir mér húsið og lætur mér líða

mjög vel þarna inni svo gerist það að þegar við

byrja alls konar skrýtnir hlutir að gerast á miðjum sýningum við erum kannski bara í hópsenu fyrir framan heilan sal af fólki þar sem ég finn fyrir einhverju káfi á rassinum á mér og maður er ekki í neinni aðstöðu til þess að gera eitt eða neitt tíma eða rúm útkljá það svo nokkrum sýningum síðar gerist það að ég er skipta um búning og þar er þessi að ég hélt vinur minn inni í búningsherberginu mínu búinn að klæða klæða sig úr með typpið úti og segir við höfum sjö mínútur ég bara ég bara lamaðist sýningin er enn í gangi sýningin er enn í gangi og ég þarf að skipta um búning og

í staðinn fyrir að segja honum að hundskast út og allt það ég segi eitthvað eins og

einhver hafi séð þig koma inn og svo gríp ég búninginn minn og hleyp út og svo

það sem eftir var leikárs reyndi ég að forðast það að hitta hann og sagðir engum frá þessu nei ég sagði neinum frá þessu ég var þarna nýútskrifuð

í korter hann var vinsælasti maðurinn á svæðinu

ótrúlega vel liðinn og mér fannst ég ekkert en það er talað um í leikhúsinu hér er ein sagan

nokkur atriði úr íslensku leikhúsi í gegnum árin tæknimaðurinn sem kemur

aftan að mér seinni part dagsins á grípur um bæði brjóst mín og klípur fast tónlistarmaðurinn sem ég mæti á leið á salernið

eftir sýningu tekur um höfuð mér og rekur tunguna upp í mig leikarinn sem fer að leggja það í vana sinn að laumast aftan að mér baksviðs í vissum

að nudda mig og strjúka yfirmaðurinn eldri en faðir minn sem

mig á samkomu á vegum leikhúsins að fara í sleik við sig gerði það bara einu sinni þetta er bara kaldur raunveruleikinn

upptalningu hérna

nákvæmlega ekki allir nú er ég ekki að alhæfa það er óþarfi að taka

ekki allir karlmenn sem áreita hins vegar eru næstum allar konur að verða fyrir áreitni á sínum ferli og það er algjörlega óásættanlegt en það sem þú varst að lesa núna lýsir mjög vel þessari

hún virðist gegnsýra hér um bil alla króka og kima í faginu og þarna er kona sem er hreinlega hvergi óhult eins og eins og lýst er það eru líka dæmi að konur hafi kvartað til yfirmanna og hver hafa viðbrögðin þá verið ja ein sagan sem okkur barst var um konu sem að var gripið í kynfærin á í miðri sýningu og konur eru svo berskjaldaðar

ekki farið að draga mörk að áhorfendum ásjáandi þær geta ekki farið að rjúfa sýninguna og slá viðkomandi utan undir eða æpa upp yfir sig eða eitthvað slíkt en hún sem sagt fer á fund stjórnenda eftir á og segir frá þessu og viðbrögð stjórnenda voru og hvað viltu að við gerum

hún segir ja ég veit það ekki það á ekki

vera einhvers konar verkferill hér sem á bara að hrinda í framkvæmd en þá var

ábyrgðinni

yfir á hana hún átti að koma með lausnina og svarið og hún átti í raun og veru að sitja uppi með áhættuna sem það myndi þá hafa í för með sér að refsa þessum geranda sem er líka óásættanlegt konur eiga ekki að þurfa að takast síðan á við að leysa úr þessum vanda sem þær eru að keppast við að reyna að benda á við tökum það aðeins á eftir en Silja þú ert búin að vera tuttugu ár í kvikmyndageiranum við vitum að

að þar eru karlmenn í meirihluta og konur í miklum minnihluta eru eru sambærilegar sögur úr þeim geira já sko ég óttast það og það er engin í raun

með völdin

þetta sjálf yfir tilvikin þar sem um áreitni hefur verið að ræða eða í orði eða líkamleg eða hvað sem er og samt ætti ég að vera að telja mig eina af þeim heppnu miðað við sögurnar sem eru að koma upp og því miður veit ég alveg að ég er að tala fyrir hönd

kvenna í mínum bransa sama hvort það eru leikstjórar við þær fáu sem erum þar eða leikkonur og svo ekki síst yngri konur sem eru að stíga sín fyrstu skref í bransanum og eru jafnvel meira berskjaldað fyrir vikið erfiðara fyrir að verjast ég vil velta því upp aftur af hverju

hafa ekki greint frá þessu og af hverju við höfum þagað yfir þessu hér er ein sagan sem endurspeglar þetta mjög vel leikhús generalprufa ég er enn í búning og þýðandi sýningar kemur

inn faðmar mig hrósar mér hversu vel ég hafi staðið mig og farið fallega með texta segir mér svo hversu falleg ég sé

að halda í hnakkan á mér og troða tungunni sinni upp í mig og taka þar nokkra hringi áður en ég get ýtt honum frá

mér ég segi engum í uppsetningunni frá nokkrum árum seinna minnist ég á þetta við og þá segir hún ó gerði hann þetta við þig líka hafa konur talað sín á milli og vita allar konur sem lenda kannski í þessu sín á milli hverjir eru gerendur

þessu sé því miður nei konur hafa verið að bera harm sinn í hljóð

kom inn á þá er mjög skýr valdastrúktúr í okkar bransa kannski skýrari og en í mörgum öðrum ef þú ert óbreyttur leikari skulum við segja hælnum á á leikstjóra sem er undir hælnum á leikhússtjóra og þetta magnast enn frekar ef fólk er mjög frægt og áhrifaríkt

tali nú ekki um í kvikmyndageiranum þar sem fólk er kannski með

eru fleiri sem sjá þig það er auðveldara að vera frægur á á því stóra sviði heldur en á litlu leiksviði skulum við segja þannig að allt gerir þetta þolendum erfitt um vik og fólk er líka svolítið með ekki bara lífsviðurværið í lúkunum heldur er þetta líka í mörgum tilvikum

ef þú málar þig út úr bransanum vegna þess að þú ert að segja frá og koma höggi á áhrifamikla

aðila eða fræga aðila þá ertu kannski ekki bara með lífsviðurværið í hættu heldur jafnvel ástríðuna sem þú lifir fyrir og þetta held ég gerir mörgum þolendum erfitt um vik að segja frá

það sé að koma þor núna en þetta var ekki svona og það eru margar sögur sem við höfum verið að sjá sem sýna það að sumir menn hafa hótað konum að þeir muni eyðileggja ferilinn þeirra ef þær komi fram þannig að það er búið að vera mjög mikil þöggun sem er vonandi bara að breytast núna en hvernig stoppum við svona framkomu og hvað þarf að gera ég myndi vilja sjá fagfélögin okkar stíga fast til jarðar núna það sem við erum að setja fram hér er neyðarkall það er bara hingað og ekki lengra þetta er ólíðandi ástand og margar konurnar sem hafa sett inn sögu hafa sagt koma höggi á einhvern aðila úr fortíðinni þvert á móti erum við að horfa til framtíðar á konurnar sem munu bætast við í þennan bransa og eiga betra skilið ég myndi vilja sjá félag íslenskra leikara félag kvikmyndagerðarmanna félag danshöfunda

hægt að tilnefna aðila framleiðslufyrirtæki framleiðslufyrirtæki að sjálfsögðu líka og þar verðum við líka að geta komið með ábendingar ef þar er einhver í þessum stýrihópi sem ekki á heima þar sem er jafnvel með vafasama sögu sjálfur því auðvitað viljum við ekki sjá gerendur

eiga að leysa vandann sem þeir sjálfir liggja að baki og svo myndi ég vilja að allir stjórnendur í framleiðslufyrirtækjunum stofnunum og og framkvæmi þær út í bransann framkvæmi þær á öllum stigum frá námi inn í starfið og inn í

svo sannarlega líka pottur brotinn þar sjáum við mjög brenglað viðhorf og þar var nú ein sagan sem í stóð að var sagt í námi að hún ætti alltaf að skrifa inn brjóst því brjóst selja

þarna er í raun og veru verið að hlutgera konur

og kenna þeim á háskólastigi að þær séu líkami sem er söluvara og á að hlutgera og smætta niður í í akkúrat það en eitt svona rétt í lokin það skrifaði kona og deildi sinni sögu og sagði að hún væri ekkert í einhverri heift hvað ég held að hún eigi við að

að búa til samstöðu við erum ekki að reyna að sundra við erum ekki að reyna að fara á nornaveiðar

þvert á móti erum við að gera þetta af kærleik

okkur og fyrir þeim sem munu láta að sér kveða á þessu sviði og auðvitað þarf líka að taka það fram það eru ekki bara konur sem verða fyrir barðinu á ofbeldi ef karlar sem verða vitni að því að starfsbræður þeirra komast upp með að

ofbeldi verði þeir vitni að því þá

og allir að greina frá og það líður engum vel í þessum aðstæðum hvort sem það eru þolendur eða þeir sem sitja hjá hljóðir takk kærlega fyrir komuna rætt verður við þjóðleikhússtjóra

en fyrst ætlum við að sjá innslag sem Baldvin Þór hefur tekið saman um umræðuna í Svíþjóð og Bandaríkjunum um þessi mál segja má að metoo herferðin hafi sprungið út þegar leikkonan birti mynd á Twitter þann fimmtán október þar sem hún hvatti konur til að skrifa metoo ef þær hefðu orðið fyrir kynferðislegri áreitni skömmu áður höfðu birst fréttir og í kjölfarið komu fleiri sögur af ofbeldi valdamikilla manna í kvikmyndageiranum í Hollywood herferðin hefur svo breiðst út um allan heim en líklega hafa viðbrögðin ekki verið jafn mikil og í Svíþjóð þar sem þúsundir kvenna hafa risið upp spurningin sem vofir yfir samt er hversu margir vissu af þessari útbreiddu hegðun og í því ljósi er rétt að rifja upp það sem Sigurjón Sighvatsson sagði í viðtal við Kastljós í kjölfar frétta Weinstein ég held nú að hér eins og þess vegna á Íslandi misnoti fólk aðstöðu sína daglega en

á skemmtiiðnaðinum eins og hann er kallaður er að það er miklu meiri örvænting þar allir vita þetta í fyrirtækinu það vissu þetta allir en það vissu þetta allir við höldum áfram með umræður um áreitni og upplýsandi umræðu hingað eru komnir fleiri fulltrúar menningarlífs á Íslandi Fríða Björk Ingvarsdóttir rektor Listaháskólans og Ari Matthíasson þjóðleikhússtjóri verið velkomin hér á undan sáum við brot af uppruna og umfangi þessarar metoo byltingar ef svo má

kalla en það sem kom líka fram hjá viðmælandanum

að þetta hafi verið nánast alkunna það sé vitað innan bransans innan þessa geira hvaða aðilar það eru

eiga í hlut en einhverra hluta vegna hefur þessi umræða hingað til ekki ratað upp á yfirborðið kanntu einhverjar skýringar á því Ari

nei ég kann nú kannski

skýringar á því en ég held samt að það sé mjög mikilvægt að við sköpum það andrúmsloft í þeim stofnunum sem við veitum forstöðu að svona hegðun sé ekki liðin

hvatt til þess að þeir sem verða vitni að slíku að þeir ekki síður en þeir sem verða fyrir láti vita og þegar slíkar upplýsingar berast til stjórnenda stofnunarinnar þá tökum við alvarlega á því og reynum að leiða mál til lykta tökum vel utan um þann sem hefur orðið fyrir áreiti og og setjum í gang málsmeðferð sem miðar kannski ekki að því að beita refsingum heldur fyrst og fremst að sá sem er ábyrgur axli sína ábyrgð andrúmsloft sem opnar fyrir slíka umræðu sem kemur í veg

fyrir það að þeir sem verða fyrir byrgja þetta inni mér finnst mjög sorglegt og og skammarlegt þegar uppi eru þær aðstæður að einstaklingar verða fyrir áreiti eins og við heyrðum lýst hérna áðan og viti ekki af þeim ferlum sem eru til staðar til að að tilkynna það og eru kannski svo slegnir yfir þessu áreiti að þeir þora ekki að tjá það og svo framvegis

þannig að við þurfum að gera hugarfarsbreytingu og erum við öll ábyrg einmitt það sem virðist vera gegnumgangandi í þeim reynslusögum sem við heyrum

stofna sinni stöðu í hættu eða minnka þau tækifæri sem bjóðast í þessum bransa hvernig getum við búið til umhverfi þar sem við lágmörkum óttann við þetta Fríða sko ég held eins og í okkar tilfelli LHÍ gætum við gert það með því að takast á við það í öllu því sem við erum að gera í okkar innra starfi með nemendum og við erum að ala fólk upp til að fara út í atvinnuumhverfið og þroska sig og þroska sína listgrein áfram

við höfum

fyllilega tækifæri til þess og um leið og þessi herferð fer að spyrjast út þá hófum við starf innan veggja skólans til að takast á við það sem við urðum áskynja og það er einhvern veginn þannig að list er þess eðlis að hún á að geta tekist á við allt og hún á að geta spurt þessara spurninga vankantana og veikleika sem liggja í samfélagsgerðinni

sem liggur í samfélagsgerðinni og skólar og stofnanir eru partur af samfélagsgerðinni en það breytir samt ekki því að þegar listin er kominn inn í stofnanir þá föllum við oft inn í einhverja strúktúra sem eru stærri heldur en listin sem einhvern veginn liggja bara í karllægu samfélagi og er partur af ekki einu sinni áralöngum

en ég get alveg tekið undir það sem Ari var að segja að til dæmis okkar stofnun eða í minni við erum með verkferli við kynnum þau mjög vandlega fyrir nemendum þegar þeir koma inn í skólann hver þeirra hver þeirra tækifæri og tól eru til þess að að segja frá og vera áhrifavaldar í því að móta skólann og allt sem gerist í skólanum og sko ég treysti mér alveg til að fullyrða að ef við yrðum þess áskynja að einhver yrði uppvís að einhverju af þessu tagi þá yrði tekið mjög hart á því og eitt af því sem kannski maður óttast er að þessi þöggun sem virðist vera raunin miðað við reynslusögurnar sem við erum að heyra hún er eitthvað sem fylgir bara hugmyndaheimi mannsins þetta hefur fylgt okkur svo ótrúlega lengi þetta er bara eins og í einhverri fjölskyldu þar sem sifjaspell hafa átt sér stað

það þarf einhver að kveða upp og segja frá og þó þetta sé mikil sorg sem allir ganga í gegnum sem hafa orðið fyrir þessu og eru nú að segja frá því og þeir sem eru að hlusta núna og ljá þessu eyru þá er samt sem áður framtíð fólgin í því að þessar skyldu vera komnar fram og við getum loksins farið að horfast í augu

vera það merkilegasta sem er að

einmitt hvernig hafið þið brugðist við kvörtunum í leikhúsunum Ari ja

í Þjóðleikhúsinu hafa þrívegis komið fram atvik sem ég hef þurft að taka á og maður hefur reynt að taka á formlegum hætti hlusta vel á þann sem kvartar og trúa honum og treysta en síðan leiða fram atvik máls með því að

tölvupósta og tímaskráningar og fleira til að rannsaka málið og leiða það svo til niðurstöðu og síðan væntanlega fá þann sem brotlegur var til þess að axla sína ábyrgð með þessu gætum við bæði auðvitað rétt

brotið var gegn og

var hinn brotlegi og það er mikilvægt að allir finni að slíkt andrúmsloft sé uppi að málsmeðferð sé sanngjörn það er gott fyrir þann sem brotið var gegn hann treystir því að ekki verði farið

kurteisi og þagmælsku gagnvart þeim sem verða fyrir þessu og nærgætni þetta eru viðkvæm mál

faglega og við reynum að gera það af kurteisi og nærgætni með það að markmiði að láta þann ábyrga axla sína ábyrgð fríða rétt í lokin hvaða áhrif heldurðu að þessi

samskipti innan þessa geira til lengri tíma

geti verið mikið framfaraskref og ég til dæmis ímynda mér á þessu augnabliki að við munum endurskoða öll okkar verkferli við kennslu til dæmis innan LHÍ með tilliti til þeirra staðreynda sem eru að koma fram og við munum reyna að takast á við það og ég held að við getum alveg byggt kynslóðir af fólki sem munu að lokum breyta heiminum til batnaðar og kannski vonandi